Ny sakafo aloha <hesitation> tokony tsy hisy fiantraikany ara-pahasalamana raha hay ny mandanjalanja an'azy e, ohatra hoe mihinana sakafo ara-pahasalamana ianao, tsisy produit chimique no hohanina fa zavatra naturel tsara dia tsy tokony hisy fiantraikany, dia mihinana amin'ny antonony koa dia mety